طبعا الدقيق حسب نوعه يعني الدقيق اذا كان ذره او قمح اين كان بنجيب النبتاء الهيا حنعمل منها دقيق وبنشفها وبعدين بتتطحن كويس و بتبقى دقيق